Lafy tsara ndraiky lafy ratsin'ny fampiasagna solona siramamy sentetiky. Lafy tsara malôha izy tsy andaniagna vola, ave hely fô efa mampamamy rà. Fô lafy ratsiny manimba fahasalamagna izy.